Kan dawwar barassil le rafigi risala hil his bador babarik le fuk tirhilta, awwal shai bagaddime le hubas salam, basallim layya, wa basʼala min ahal betum, amma dola, abu dol, gadin afe, wa basʼal kef annas lamma fil irse di wa shatta afe, digo kan babarik le bekon zawja da Allah isawwi le mubarak wa Allah isawwi le helu idumu be.